Gny ilà gny lamba ambaravara. Raha reny zany, misy moa zany- ny raty tsy raha kely lala zao, gn'olo fa faly hanenty no hitsokiriky gn'antranonao ao avao. Ka laha ohatsy ka misy lamba gn'amy varavara eo, tsy hita gn'antrano ao. Iny zany fanakona noho famonivonia ny raha misy antrano tena ao.